Nako ngoji lebe to magae motor karna lorong ika lo bisa wo ngosama nako oto la lorong idadi uwa wo ngosama kawo uti dai ma dudunuku <hesitation> ma bionuku aje bisa wo tagisa wo tagiso.